मै ह सुबह सुबह नाश्ता म मीठा नाश्ता पसंद करो काबर की नामांकित नाश्ता मोला नि सकते काबर की सुबह कुछ मीठा पीबी त दिन पूरा मीठा जाहि। आऊ मीठा म जैसे चाय हो गाइस कॉफी हो गाइस।